manyasal mane isuwutu pas kianaga itorou bolo i dowowanaga wa akana aje manyasal isuwutu nako manyasal isuwutu jojoma aje perbuatan manege nyawa nyawa moi lo nyawa moi lo perna uwa manyasal jo kia jo rasakan karna josahe oka karna perbuatan mane mane itorou nako wo akana nako wo akana pasti wo manyasal a nako manege manyasal mane manena aje wo rasakan ma bati ka kia naga mane yang wo inginkan padahal kia naga manege itorou lo wo sahe uwa done wo kia bolotoka wo akana aje wo sahe perbuatan mane itorou a manege aje manyasal isuwutu.